Al e dificil custa dumanda si. <hesitation> Si pensu ai grigl a cumünicu tra lur, t'ie sente cuand a fan cri cri cri cri cri cri cri e opüra le cavalëtte che magari a sautu da üna parta a l'auta, forsi al e anche 'na furma dë cumünicasiun tra lur